La gran parti di l'insetti pari ca non hannu na cumunicazioni verbali tranni ca pi quarchi nsettu ca fa soni comu li cicadi quinni lu strumentu principali ca l'insetti ùsanu criu ca sunnu l'armunìi di l'oduri ca sunnu capaci di emanari... Ma non canusciu li soni spicìfici di l'insetti